Pues nare runzacka gyax’a ah, rzalda ni rziwa ni tchi rzalda ni, gutha ni gack ni guacamol, che curand, tche giny-gýa tche lon’a tchi ni runzacka ni guacamol, gula runzacka ni este gút ná ni gack ni guald gyax rni raba, niz gyax rni raba gizald nu get cuny, get nxa loo ni’ah, gut ná nú ni gack ni tchi che xity, tche giny ga che lo ni tchi giw guald lo ni ni rienu gual gyax gula tchi rdaw get-gëx nare’ah tchi giziw ganu gyax lo ni, gulá tchi rdaw nú th tort nare’a né ga gyax rziu nu lany ni, ni z’ rdaw nú gyax.